ଖେଲାଵା ଏବଂ କ୍ରିଡାରେ ଡ୍ରୋଗ୍ସ ରୋ ପ୍ରାଯୋଗ କରୀବା କୌନ ଉଚିତ ତା। ଆଜୀ ଆମେ ଜାନୀବା ପ୍ରତୋମେ ଡ୍ରୋଗ୍ସ କୌନ ଆଉ ତା ହାଁ କ୍ରିଡାରେ। କେମୀ ଥୀ ଖେଲାଣୀ ମାନା କର ସହାଜେ କରେଂ ଆମେ ଆଜୀ ଜାନୀବା। ଡ୍ରୋଗ୍ସ କୋଟେ ଖେଲାଲୀ ରୋ ପର୍ଫୋମନ୍ସ କୂ ବଡାଈ ଥାଈ କେମବା। ତା ପର୍ଫୋମନ୍ସ କୋ ଖମାଈ ଥାଈ ଜହାଁ କୀ। <hesitation> ଅନେଥିକଲ ଏବଂ କୋଟେ କ୍ରିମିନଲ ଓଫେଂସ ହୋଈତୋ ସମାନ। ଜୋନେ ଚିଟିଂଗ କରୀ ଖେଲାଣ କ୍ରିଡା ଚିତ୍ତି ବାତା ନିହତୀ। ହୋ ସାମାଜୀକୋ ଏବଂ ଅନ୍ଯାଯୋ ରୋ ଵିସ୍ଵେଯୋ।